Baffle. Boatin-draha zay izy dia misy haut-parleur apovoany ake. Dia i asany ma- mampatonga feo mafimafy zaigny izy. Izy koa fa brancher-na amin-draha igny ave alefa hira na olo mivolagna igny lasa mafy be midobodoboko midotsikidotsiky be aby i feo aboaka'i raha igny.